Mi wiyan mo yalla omo waawi heɓande kan tay mo njiɗmi oo. So tawi omo waawi. So tawi o waawaa, mi yahan mi tewtoya nokku goɗɗo. Sabi, huunde fuu ko ndaarataa ko waarta e maaɗa koo, ɗun ɓuri. <hesitation> So a heɓaayi e junngo goototan, aɗe waawi tewtoyde nokku goɗɗo.